Zogjtë komunikojnë mes veti kryesisht me kangë, thirrje e gjuhë trupit. Kangët i përdorin për me tërhekë partner edhe me e shënu territorin, kurse kto thirrjet e shkurta janë për me paralajmru ose me mbajtë kontakt me grupin. Me gjuhën e trupit, për shembull i hapin krahtë ose i lëvizin pendët ato tregojnë nifar dominance ose edhe mundohen me terheqë partner.